Karaha posy ndraiky e, <hesitation> zare zagny presque mifamofompofogny zegny zegny fomba tegna fifandraisanjare, zare koa ny efa mifampikolikolasy izay mifomofompofogny zegny zare, <hesitation> mifankahazo zay ny fahitan-tegna zare, fô ndraikindraiky zegny mifanohitra amin'iny kaofa misy raha tsy hifankazahoana igny zagny zare tonga de miady.